Am huna amra, huatafa ho am suak amra bangkala. Am suak amra bangkala me kai hofual anem, ruem a det deti, lihuan botono balahuan. Am fotu, am ese heloy am ese heloy, am ilka'a, am tebuni ara obama'un, am tilhuwaya, helei am solo falanira, am muhusefu, am tebuni hakaleina mau'un, am huna lawaham, am lalakra. Loy huan am lalakranian am oteho se'e, am sikira. Am sikira huan, am hilhake, helei huan, am tebunira. Loy huan, am ase amrayana ane, am ramulalaine, sianimalinimi, am asi heloy, am maileloho. Loy huan, am aisef, emenesi aisef yuasi furukma simalini mi, loy si wohi. Amra bangkalai meun, am a'i leke. Yane hua umanang emde teane bangkala maya a'i. Taka titni en tebi'te hoyaa. Hua ene ya huswa bangkala mane. Bangkala ma hoyaa. Sowakra nek watafama tebesye o husna fu'i. Am bunamra watafama, am sowak amra bangkala. Am lulu bibiliya, am weti, am sunu bangka layme bangkalaime am munak kesne kesne loy am sulura. Leloto ara umale en tolte bangkala mene ara ume lentola, loy amfoto neme luman tewataka umele en noite en hit, te en wal te emehe am fotu. Ira hy ara isne holo. Ne amra watafama am sowak naple kalatube, ni amra tulimotok. Ne amra watafa maun, ne namrufayat te amra esen enen no. Lap leste lemotok en hete. Loy am ni watafama am utu. Am utu heloy, am la'a. Am la hual, am ai tua amra. Bangkala eme un, loy hua manama. <noise> A luman am ra aife, am taktuse ni amra watafa mau am hot bangkala melumang nise. Amra bangkalai me ne, en maka halele ni suna sisa fabangkala, loy am fut luman am hua am haferanise. Am haferanise ara kubang en herte, am safa amra en aneste amra ese enek kaha luneste bomot teste ha am unlay amra wahasala. Amra bangkalai meu luman am fotsifu sala luman ni kiira. A dep dep hua mana.